Ay ya amache achap mchelek alapati sanda, apaipu mchelek alak chekikuren pishori, aipu mchelek kai kiloit akeng'e, aipu mchelek kai kiloit akeng'e, kwachek eng' familia, ko kipiik tisap, koyamech mchele choe kilo mocha, kiloit akeng'e, koyaitu ing' muchelek kai, anyandene peek maat. apiman peek kikombok sogol. akalalchi mat, kochamukonio peek kai ande mwaita korok akakany kochamukonio, kochamukonio pek kai ande chumbik kora tutikin, aka akakas ale kai kotos kayam chumbik, arang'u mchelek kachuk ande teret, akweitee chafu kile, akarangchi sarangchi kei, arook aa arongchi pek che kaitit, yorongchi peek chekaitit, auun akurkuren auun, atarte peek, kokachamukonio peek chuk sinyen, andene maat muchelek kai. arook akany akony anyun kochamukonio, kochamukonio mchelak kai akoi kopek peek, yepek peek a- aiste iin kwenik eng' maat simalocho, arok akany anyun ko korure ng'etetyonde, koruryo anyun kokulok anyun komie, a kokakoruryo asutu, asutu mchelek kai ande tapan, kaa meto, akuur lakok anyun, nyekepakwan anyun mchelek kai, kekwech kendene pakulishek tisap, koyo kopekchini pakulishek choe tisap, keam anyun.